קודם דארף מען וויסן וועלכע מעשה מ'וויל שרייבן און נאכדעם קען מען סתם אנהייבן שרייבן און קורצן, נישט אזוי לאנג, און מ'שרייבט <hesitation> די אינטערעסאנטע שטיקלעך גוט אראפגעשריבן אבער נישט אויסגעצויגן.